Nama yuchi, nama yuchi ja nta keeteyo samaayo, ku kuchiyo, iyo nama kaji, yua chi iyo ja kajichiyo ji nama kaji, iyo nama vixri ja ka jichti sachí kuechi, iyo taka nama jaa nuo bote, ja kajichiyo, nama jaa ntontod piso, ntontoro in veleyo, nama ja ntontoo in kouyo, in yaayiyo, in charayo, nama ja to xito xee jaru ja ntun too taka tatinuyo, te nama ja´a xikoun chi a ntutoo sa´amayo yuka kaku taka nu nama ja iyo kaja tiñuyo.